افضل اانو اني اشوف الفيلم وحدي بدلا اي- من تناول الغذاء وحدي لأن اشوف انو اذا تناولت الغذاء وحدي محيكون اي- بنقس الطعم من انو اذا اني جنت متواجدة بيه ويا شخص او ويا العائلة او ويا شخص غالي على قلبي عكس من انو اني اكون متواجدة داخل صالة السينما و اشوف فيلم, فهذا الشي حيكون طبيعي جدا اليا اذا متوافر وياية شخص.